ब्राजील क संस्कृति म संगीत और नृत्य क प्रमुख भूमिका होलु। यहां क कार्निवल फेस्टिवल दुनियाभर म प्रसिद्ध होलु। सांबा नृत्य और फुटबॉल यहां क पहचान छन। अमेजन जंगल और रियो डी जनेरियो क क्राइस्ट द रिडीमर यहां क खास जगह छन। खानपान म फेजोआदा और ब्राजीलियन कॉफी प्रसिद्ध छन।